To nsiyi shemi gyige labmi yi malaka ma mwa shekwoye, she mimwa she kwoye sikna gwatu mamwa shekwo ye be yi ya yafu nuwa ya gyi ya gyi ya pyitu yalo awye gyi ba yalo yamwa woye sheyi mwa woye ya bwaye asin kwa gwata yapwoyi ya pwo kwo ya zhn ya ay yaya pwoi ya beyi ya bye zagna sheyi bye zagna ya bye ya zhi gbo dogun yaya je zhi ya ga je ya gaje buda nyiba bwa ya zha oma chei nnabayi oyi rayi wa kwa bma yafe je bo omanayi n bugba ya zhi nnajei yi byaje gna yita za yi bya je gna yilaje piwa yeloyilo bye je gna ozo wo lafiya lo yilo yi byi wo gna naba nnzagu ba nbanu kpe ba gwaza ba feza achiyi yaloi yibo yi byi ba gna yaloi yeye gnba bo nkwo ba bma ba zhn yi gna jebo nkwoba bmaje zhn yi da bo manayi najei yilo yi gye ji yi bge je gna laba yilo yi be yala ba nhobo yamnashi kwo hobo nakwo yi nu gni nhobalo hola Ha lo haga kwo nuwa nnabayi ha kwa yangyi obo ha gyi bi wo zhn bonu kwo na hagna wo nge wo to je zhn bodo hanu gnudo yi bobo ha zajeyi yi zha boyi pya laba lona yi loya ku kpe nnabayi nkpe wo kamata nyi ba kpe ya yakpe ya sase yada yada yadaje gbmanajei ya gyi ya yi chega je oza wotobo chei nu ya gawo nnabai owo bwu gyi wa bwa wa gyi oza na gye wato wyi dna wo zhn woi boi aba mi adabowo gyn buyi nzama ya ghna wo ge wola zhabo nwabo zhn zhn kwa bmi owa bo bo zhn zhn ba che fe owo bo zhn ba bma owa bo zhi zhin ba che be owo bu wagye owabo zhn gbma kuma wo ba bwa agbma da nwo funwa nwa byiyi yaye wa byi zhn ya gna babo nkwoba bma ba zhn na bye nna bayi oba boboyi kwa bma aba babalo ya gne ba ge bala pita shi ndu bafolo ba zhn bo nakwoi bato lo hali nukwoi ba zhn bo nkwo ba beye nagbmadayi batolo bawiyan bato wiyan ama ba zhi bo manayi, nba gye ozo kaya shi bato la kwa nbagye za ya shi ba lodagyi chei nbagye zakaya shi bala kwo ba shi nzayabo bagawo yifo lo ho nukwoyi ge Ku ayan gadagba yabe yiwa oyaya kwo oya didan a a ya zhi bo n kwo babe yi nna be gyi kama nya zhni lonu oya yin pyi ba mwa kpa nya zhn lonu oya yin pyi ba mwa pka nlonu yi ga ya byi nbaba zhi bo manai nnabayi ge oba zna zna kwa bma zozoyi aba zozo yilo wa pita shi ayan babanu wapita shi kwo walo yan babanu wa wa pito mu towaye ge nnabayi walaba kwo wavi anu kwo wa vi ayinku ha zhn bo to ha vige halo hosi je homiya zhi oba kivota boho nabye gyi ha zhn bo kwoba be ho nba zhi yi zhn bo nkwo ba boho na begyi ha zhn bon kwota boho nwalayi ha zhn bo nkwota boh hachi nge akpe mi kpen, ha zhn bo nnabayi ge nnabosaho oye manayi kwo toho yin zhn bo nnaba sahoye manayi zhibo kwo bma ha zhn bo nkwa ba ho a iyaye zhn, ha zhn oha dida kwo ohaya nbaba zhn bugba mana ba bwa budgba manai bachige oyi byi ye gyn wozhn bo gayilo kwo daya gbma, oyi biye wogn wo zhn bo gayilo kwo dayagbma so nho bugyi hoba gye oha dida badage obyi woi yila gode woi wo zhi bolo kwo bma wotolo hali nakwoyi yalo yifi ngbegbe yaho yi kwa nge babe bawuyi yito zhn che Kwota gayi ayin pyeyi kpamwan said ei oyam yi ba zhn yitu bo manayi mu ya zhn oyiye twa mwa be kwu ma oyi shekwoy nwo tun nshe yiyiwoge oyi dadayi woba mwayi ayipeyi okpan wa mwa ye akpa kuma owonu zhi wache zokwo aba zokwo to chen nhasagawo oworu ba zhn bo gaho hoto gye wye ya tobwi si hodu jeje lukwoyan, to zona zna hadu ho jejelukwo yan ozata znazna wadu wo jeje lukwo yan nha zha zna haduho jeje lukwo ya kwata zhn ntigen hola hda gbmiya ni zokwo shekwoyi owonuba zhn boho bohoyi ga yi, shekwo owonu ba zhn boho bohoyi ga yi, shekwo owonu ba zhn boho bohoyi gayi loyuwa kwa oyiba zhi zhn kwa gbma oya bo zhn zhn kwa lo n zokwoi oya zhn zhn kwa low zokwo chewo oya bmi nbo bobolo babagyebo bma kwobo boshi n zhn nu ha zhn bokwo bma zhn nnabayi nha zhn bo kwo bmi zhn n lonuche ohoye ba ɓwalalatu kuma aba gwode hoi nhobo zhi zanu nwokpe ye hayi ba zhi hawuba she ho kpeyelo sun ha ba ha kna ba wye ya to ha ya ba fi ngbe gben haye nabayi hakpe obo maneyi nhola beyekpe bwa nyaba zokwo abu kwo awo kwo ga ozhi nnabayi ozhi kwa bwa lala tu Ya kuya nwahala nge toge n wahala n yafi n bomanai zokwo nnaba n yazhi lonu yiba gyi ye bwa begyi nhagye za gyn wo tomi ge wole nwo byi nnaya ban ha gna wo hagawo shawara she wo ba zhn nabayi wage nwo byi wolo lo yaba, wolalo wola loya wola zhi n lafia. To nha zahi lon u hoba bwa bomomai na be yawayi yawa je beye kpe yawaje gaskiya to ya wayan yaye za zhi wande ike yi ba bwa asese ba manayi nnayiyi nya gyn yebe yiwaya najuyi to kwota bma said yito wayan naje yedabomanyi nnaje, yida bomanayi naje yeo aj bo yidaje bomanai yidaje bo manayi yito daje bon yidagaskiya nya zhaji lonu nho oy ba lonabeyi kuma yi ba gye yi lafiya ya zo nagbadayi kuma yi ba yilo lafia yibagye yi zo nagbadayi yiba zonagbadayi yiba zonagbaday nya zhilon kwoba bma yiya je zhi yadaje obokwo bma yi ga je shura yi gaje shana yigaje mwa mwa za wogyi ha be nwo gna ho bo nkwo bma nna bayi ya sase ya wowo boda nnabayi